Bo secund mi secund mi no, a parte che l'ai mai avü d'galin-e, comuncue a vëdie a vëdie ën gir da persun-e che cunusuma a më zmìa nen ch'a sia cul tipu d'animal li ch'a ricunos o ch'as far ricunosi dai pruprietari e n'ai propi nen idea d'lon d'lon ch'a fan le galin-e